सङ्गीतमे चाहे गानामे बजाए वाला एगो दोसरे साधन होगेल गितार। गितारमे छगो तार रहैये। उहे छगो तारसे गितार बजैये। आ गितार बजाएके सबजनाके लुर नअबैये काहेसे गितार बजाएके सीखेके बरी गारो बाटे सजिलो नैखे। ऊहेला एक्रा सीखेला तैका बेसी समय दैके परैये। सीख्ते सीख्ते केत्ना जना त आधामे छोडदैये काहेसे तैका गारो बाटे न त तैका सजिलो नैखेका गितार बजाएके। आ हमु सीखैतारी अभी त हम त तैका तैका सीखैतारी। हम नैखे छोडले अभी। हम्रा छोडेके मन भी नैखे। हमे त सीखके रहेम कैसनको। आ गितार कहैवाला चीज होगेल न त एकर दाम तीन हजार, चार हजार, पाँच हजारसे लैके सुरु होजैये। आ एकर बहुत प्रकारके गितार मिलजैये। गितार तोरा सस्ता से सस्तो मिलजैये त महँग से महंगों मिलजैये। एक लाख तक चैल जैये गितारके दाम त। हमनिके बिश्वाशो नकरम ओतना महँग महँग गितार अैये। आ जेतना महँग गितार रहैये निमनो बजैये। आ ओक्रा गितार बजैके एउटा कला होगेल, सीप होगेल, जोन सबके न अैये। ऊ सीप आ कला सीखेला तोरा समय दैके परैये गितार बजाएला। उहेला सबजना गितार नबजाइये।